Sehenti penotutumang ure sansaneng kangkong pakasenen bayam nituti sasetua satu enonwolo akat mangsewengino tukananta karnaca saseto empuna kangkong kapabayampi torotumangca akatsando cadung kumung wealoyan weandon penyoncatetap date pelunca elekenca udaninanati demakeles aimaweles penunca torokanenta tangsacekel luatiga hari anu mungkinca nanui gagananu afetna umonang lumewo nawa biaroronawa ento akat pebito.